هلا والله ألف مبروك عليك والله يبارك لك في حياتك الجديدة مع شريكة عمرك، أنا جدا سعيد لك، والله يوفقكم ويجمع بينكم في خير يوم- يوم فرحك، وإن شاء الله كل أيامكم تكون مليانة سعادة وهناء، إذا كنت محتاج أي شيء أو حاب تحتفل مع الأصدقاء أنا موجود، مليون مبروك مرة ثانية، وأتمنى لكم حياة مليانة بالحب والتفاهم.